Laha ty fahaizako rameva aloha, minon-drano biby io. Le farany, rano io amizay tahiriziny anatiny ao avao. Ka lafa i mandeha amy tany maiky any, tsy de mila rano zany i fa ampy azy rano anatiny ao iny. Iny zany ty fomba fivelomany amy tanà misy anazy amy tany maiky any.